Gne zava-kanto ty zany mampitambatry gn'olo zany izy io satria la misy spectacle da a rô andao asika agnety amignagny aby da mifampitognitogny aby e nama magnety an'igny amigneo, amin'igny koa anao mahafantatry olo maro, amin'igny koa anao mba mivelabelatry aby gn'ainao hoe ha mba nisy raha maharavoravo rô, mba nisy raha tsaratsara rô niteko tandroany.